Poxdan no ni nguelo no ri nguela no <hesitation> nrida nrónoto ñoté danyu'ú no ngua pero kueti ngua nguina teña nguini xadakua ku ngueni tutu ngueni tutu tiuña kuani xadakua kekanó kenkano kekañoña nrukueni xhiti nguenote kida consevar nrutun tradición naxa ku kuita xontuta kida seguir, noxakano uj. <hesitation>